Isan'ny maily azoko an̈atin'ny herinandra araiky, tsy zen̈y ma izy teo in̈y? <hesitation> Herinandra araiky, eo ho eo amin'ny folo folo eo mombamomban'ny fian̈arana bôkà eo asa avy iô formasion àby ipo zen̈y izy io.